Lapicerupi'k äj nämpa't que jampyatät titya'p, jampya't äj näyi, jyayajpa une' nyäyi, une'i tzyäjkyajpa tarea lapicerupi'k, tambien doctortij myesyajpa jakutyät tzyiyaju receta, ja'ku tzyäjkyaju nota, y 'yescripitzäjkä jyayajpa tambien jejtzye numero de telefono, äj onko'une' myesyajpa wa'ku tzyäjkyaju dibujo, tzyäjkyaju tarea, y cuaderno' käsi jyatzyä'yajpa todo, todo lapicerupi'k jyayajpa, muspapä jyayaj, muspatä jayä numero, muspatä ntzäkä cuenta, muspatä ntzäkä todo lapicerupi'k.